<hesitation> bueno̱ xi kúatsienée̱e̱ kua̱ kjindi míejchaji̱n ya̱nga kátsíjchanáji̱n ngujña̱ nguski̱a̱, kua̱ nga tsé, tsén xi kju̱a̱ra̱jín xi ngujña̱ nguski̱a̱ sá sateñá tu xi tsúra̱ mi̱e̱ nimá xi kúátsieé, ngaa̱ sateñájín nima nga tu ba̱sien tu̱ fetsún tu̱ fexúngi, ee nkjín jku̱ya nima xí majcha xí i̱bi̱ kja̱ndienanée̱, nkjínjku̱ya nima májchá, majcha xí tsúra̱ mi̱e̱ nima náñá, nimá kútú, nima xí i̱ nindubi̱ majcha xí tsúra̱ mi̱e̱ nima jíén, ku̱ majcha nímá, nimá xíníé tsúra̱ mi̱e̱, nima kó tsúra̱ mi̱e̱. Xi kúatsienée̱ bíkja, bíkatie indi míéjchanáji̱nne̱, bíkatie indi míéjchanáji̱nne̱ nimabáne̱, ngua̱ xi fene̱ indi túba̱ne̱ ngaa̱ titjún xincháchjíne̱, sá ngu nítjin jó ni̱tjin, a jyán ni̱tjin kútjín chjíni kjindi túba̱ne̱. Michjí indi míejchanaji̱n mincha yakane̱, mincha yaka ni'yabine̱ xi chinieanee̱ ku̱ sá mane̱ yaka indi míée̱nanée̱ káfíóu̱ káfíóu̱ kíkje̱e kjandie kábísateñá tuba̱ne̱, kásateñá tuba̱ne̱, kábísateñá tuba̱ne̱ yanú ngaa̱ tu̱ jierá nga tsén to̱njínne̱, bueno̱ xi kájengiba̱ne̱ xii, xi indí na̱ana̱ji̱n ngujña̱ nguski̱a̱ ku̱nia chun nde̱kjúánbi̱ ngua̱ kásendá tuba̱, kásendáne̱ tsjádé kámaxku̱a̱déne̱ Kábéjkúa xíngi̱a̱á tetsu̱ndutáña xí tsúra̱ mi̱e̱ ta nangine̱ a̱nda tsénjín xi ngujña̱ nguski̱a̱ nga kju̱a̱'ienní kámajchajín chju̱ta̱nanée̱ ku̱ askan nde̱kjúánbi̱ ku̱nia chunne̱, kámetsundutáa tánángi kábéná sá jí jó ya, jí jyán yá ndi nímabáne̱ tichinieá, ku̱ sá majínne̱ xi indi túba̱ne̱ ikiee nde̱kjúánbi̱ne̱ ku̱nia ngujña̱ nguski̱a̱ne̱ kámajcha índi míéjchánanée̱ kábéndá tuba̱ne̱ askan sá kátjungiyánine̱ ku̱ ti̱ba̱ jkueya tsúra̱ mi̱e̱ne̱, ti̱ba̱ jkueya katjungiyáni tuba̱ne̱, kasejin indi jñáa̱ra̱ kásejin tsjání kásendádéne̱, ku̱a̱sín ku̱nisa indi yánu̱ra̱ne̱. Xi ien kástiya̱ ngua̱ guakamole̱ tsúra̱ mi̱e̱ne̱ xi ien kástiya̱ne̱, tu̱a xi ngujña- nguski̱a̱ ku̱a̱sín ku̱nisá indi náyu̱ra̱ kabéndá mi̱e̱jchánanée̱ timinchanchúña índi níñu̱nanée̱, timichiá ni̱xtianée̱, timichianée̱, a kjindi míéjchánanée̱ askan xi indí na̱ana̱ji̱nne̱ sá káfatá ngu indi ní'ñu̱ a'su ngu chje̱'asu káfatá nitjane̱ tsjáni tísendáde tuba̱ timichia kabéjkua xíngi̱a̱á ngátsiaa sá jyán, ñujún, on maanée̱. Aa̱n nde̱ní ayara̱ xi ngujña̱ nguski̱a̱ ngaa̱ tu̱xki̱a̱ kamankjín ni̱ma̱nía ngújña̱ nguski̱a̱ tsén jkijín sá kátsijkí mi̱e̱jchána ngújña̱ nguski̱a̱ tu̱úku̱a̱n chuba̱ ku̱a̱nnée̱. Mi chjí tu̱ngaa̱ nkjín kúánji̱nne̱ xi je̱nne̱ ngaa̱ tu̱ ocha̱ kámichiji̱nne̱ sá jó indi níñu̱ nga ku̱a̱jín kjín michia ngá ni̱xtianée̱, tu̱a kásenda, kátjungiyáne̱, kátjungiyá, kásejin jña̱ra̱ne̱ Kásejin ku̱ kíi̱tsie ngu tasa̱ indi nanda káféra̱ titíóanée̱, timichianée̱ tiñáanée̱. Aa̱n xi indi túba̱ne̱, sá kájengira̱ mi̱e̱jchánanée̱ ngaa̱ bíkateñá nde̱tsínne̱, ngua̱ indi túba̱ne̱ a̱ndé tsa̱jaán ku̱a̱nne̱ a̱ndé ña chíniea túba̱ne̱, ña chíniea tu̱ba̱ne̱ ngaa̱ kájengine̱ kíte̱ kámachjíjínra̱ nde̱tsín mi̱e̱jchanané. Ku̱a̱sín sín índi míée̱nane xí fí nde-tsí, xi jengira̱ne̱ ngu a̱ndé, a̱nde tsi̱e̱ne̱, a̱ndé tu̱ indi gástu̱ni kíóo̱ne̱ ngaa̱ tichinieanée̱. Aa̱n kui indí ya nímabáne̱ ngaa̱ tsen nandájín fíóo̱ne̱ tu̱ tomachunra̱ timátsjengíra̱ tisenchira̱ tu̱úku̱a̱n kátajá tune̱, kátajá tu indí yabáne̱, chokjúándéne̱ ngaa̱ nkjín jku̱ya nima bájá xi i̱bi̱ tsa̱janbíne̱, bajá nimá kútú ku̱nia kaxannu̱ na̱tine̱, nimá kútunée̱ nima jíénne̱ ku̱ bajá nima xí mixúnra̱a níma kóne̱ nimá xíníé tsúra̱ mi̱e̱jchánané xi nimá xíníé, ku̱a̱sín sendá tuba̱ne̱ ku̱a̱sín séndá, timichitaá askan kámatsjú yaka xi mixúnra̱a kákun xi mixúnra̱a, timichianée̱. Ku̱a̱sín benda mi̱e̱jchánanée̱, ngua̱ nkjín jku̱yane̱, nkjín jku̱ya yanú xi tsúra̱ mi̱e̱ xi íkje̱e nángira̱ xta̱ne̱ nga kabejín mí xí ku̱a̱ábejínne̱ nchakjíén mi̱e̱ne̱, a̱ndáa̱ xi tsa̱janbíne̱ ngaa̱ tu̱ kuisa xi yaxkuannée̱ tu̱ ndí jñáa̱sa kásendáne̱, katjungiyára̱ indi jñáa̱ne̱, tsjádé kásendá indi tu̱ba̱, katiyá ka tsjáde tímichideanée̱, ku̱ xi majínne̱ ku̱ sá majínne̱, mi̱e̱jchánanée̱ kábíkja tíba̱ jkueya ku̱nia kaxannu̱ na̱tine̱ Ti̱ba̱ jkueya timákíxini tsjádé kátsíkíxidé ti̱ba̱ jkueya, katjungiyánine̱ kásendá indi náyu̱ra̱ xi tsúra̱ mi̱e̱, mi̱e̱ xi kas xi ien kástiya̱ mixúnra̱anée̱ nga guakamole̱ mixúnra̱anée̱, nga ku̱a̱sín béndá mi̱e̱ xi taxínne̱ aa̱n xi ñanée̱ ngua̱ sá mara̱ ndi ndi mi̱e̱jchánanée̱ ngua̱ ku̱e̱ndána xí ku̱e̱ndána náyu̱ra̱ne̱, ku̱e̱ndá tsjáni tímichidéá káxinchánchú ni̱ñu̱ kaxinchanchú ngua̱ timichiá tu̱ ku̱a̱kji kátsienia kju̱e̱chú ku̱a̱ngixún askan kíte̱ ngua sá ku̱i̱chia kíngu kíjó indi níñu̱ba̱ne̱, a̱ yaníjún xi ngujña̱ nguski̱a̱ kju̱a̱'ien kámajchajín mi̱e̱jchánane ni̱nga nde̱kjúánbi̱ ngaa̱ ngusúnjín tetsu̱ba̱anée̱, ngusúnjín timájcháá, ngusúnjín tjin nítjin tjín xa ku̱ tsen xájín, kjiña to̱n ku̱ tsen to̱njín ku̱a̱sín kámajcha míéjchána ngújña̱ kúsin séndá indi túba̱ne̱ ngaa̱ tsjáni séndádé kjindi túba̱ kua̱ majín fetsun índi túba̱ne̱, ku̱ tjin yáka xi íte̱, xitu̱ bangine̱, tu̱ bangi kíte̱ kioo̱jín, kíte̱ xátíjín jti índi túba̱ne̱ míchjí tu̱ fetsún ku̱nia káxannu̱ na̱ti, kíte̱ tséyajín xi tsatsie tuba̱ ngujña̱ nguski̱a̱ne̱. Nga nde̱éninée̱ fekja míée̱ná yanú xi, yanú ndá bajáne̱ fechjá tuba̱, fehcjáne̱ bísateñá taxínne̱. Ku̱a̱kji íén, ku̱a̱kji ien tsjánu̱ xi nga̱ta tsi̱e̱ nimanée̱ xi tsúra̱ mi̱e̱ kúsin chíniea xí nimá míra̱ne̱, kúsin séndá kúsin jtíya, kúsin sénda xi na̱yu̱ra̱ ku̱nia áxannu̱ na̱tine̱, ku̱a̱sakji ien kúínchjóo̱nune̱.